Eeh reh natz'ajam atziyaaq bueno reh natz'ajam atziyaaq la'koon pue la winaq taqee' re'ee wula naq la ha' michatoya are' wii' nkikorpii naq lo ke es la kotaq kitz'ajb'al va are' wii' nkii kik'am naq ka la winaq taqee' nkii' ch'ahqon nkik'am naq ka pan koxtaar ch'ahqon kik'am ka naq pan baño y onteera pues are' oonkitz'aj kitziyaaq va osea ke nkii kii wula naq wunaq tah naq la laa xawoon la nk'aayja ro'naa pan tieenta taqee' tah naq si no ke nkojoora naq la laa janaj je' xaqx nq'ar ja reh pero xaq xawoon je' are' nkojoora naq je' je'tii la xawoon y sii iwaal va solo ke re'ee en xaq wila je' sa xaq reh re' naq re' nkikoj ru'uum tah naq ar kimeeya la wunaq taqee' va onteera la winaq lo ke es la laa re'tii la la'koon taqee' y nkikoj naq are' y reh nkitz'aj kitziyaaq ya sea ke como la'koon ja'ar mas poco la tziyaq ja'ar ke man re'ta je' ro'na ke mas pue mas diferente clase tziyaq la'koon wula naq re'ka je' laa kotaq pantaloon de maanta kotaq tziyaq re' Kotaq nana'aq nkikoj naq lo ke es kotaq kipo't kotaq saq pero je'laa' de maanta o de dacrón nq'arja naq reh tonses pues mas q'uun naq nkitz'ajara naq kuuq nkitz'aj naq ar kipaas y pues la winaq taqee' pues q'uun n'oo kitz'aaj qa y ki'chilanaq chikipaat ro'na q'iij wulcha laa la ha' potable pan qapaat tonces la winaq taqee' ro'na ki'tz'ajwa cha chi'kipaat maas q'uun maas yaya porque ru'uun la laa xawoon pue por ejemplo wila mood naloq'on qa pan tieenta laa y wila mood natz'ajwa pan paat man re'ta naq je' la'koon va ro'na la tiempos mas kurik cha ojonaq y pues mas kiroo cha wula porque y la ha' ro'na tah cha ar ha' reh natz'ajwa porque xoo k'uhla ar panaa' por ejemplo la laa ha' michatoya pues tah cha yaa ro'na xoo wul onteera are' toonses ro'na re' recha'ka je' natz'ajam atziyaaq kurik seria pan paat